ثلاثة ارقام، خنقول أربعطعش، ثلاثة وعشرين، وستة وخمسين. فنضيفهم ويا بعض، خمسة زائد واحد زائد ثنين، يصير- يصير ثمانية. وبعدين اذا اخذت ثلاثة وأربعة وستة يصير ثلطعش، وتحطه على ثمانية يصير ثلاثة وتسعين.